<hesitation> La scarpa al e faita da 'na sola, dal sutpe, dai lacci e põi a pöl esi faita d'plastica o d'cuoio o d'tela o d'pel e a pölu esi dë diverse fantazìe o diversi culur